Karafrawa kam no hutinirta sawti ka njum woni, to jungel ngel yehi fiyi njamndi ndin, koo fiyaa ngam, to sawti sey heɓo, taa diŋki, to jungo diŋki, ka rarawa ngam, leŋnguru ndu.